Livi kavi-inisu ye, ja'a nkaso jnu ye vetu nalo su'u ní lo lu'wa jna'aa ko su'u níi nka lo lu'wa jna'a, a lo kaa te ye ituunchi a lo ijña, kuu nkaso te ko wa <hesitation> kavi-ini nkasu ye ña'a xi taka nkaso nakue'e ituu ñondekuso ñuñayivi nda'vi á, te takaso ña kuu ɨ́ɨ́n te kuu ɨka, te ko ña mani ta nka ye ituuso te ñaliko taka nkaso ituu wa'a nka xi ña <hesitation> ña mani nana nka tropiezo jna'a ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n jna'aso, te livi <hesitation> tūūso ye takaso ituu wa'a te kolo ña'a nka tūū su'u.